لو عندي القدره ف ان انا اتحكم في الحيوانات أو الآلات انا كنت هختار الحيوانات لأن دايما في حيوانات كتيره اوي شرسة دايما كنت هتمني أن انا اقدر اتحكم فيهم عشان أحمي الناس منهم وكمان في حيوانات اليفه كنت بردو اتمني ان انا اتحكم فيها عشان يفضلوا دايما كدا بشكلهم الجميل ومنظرهم ف كنت اتمني كدا